جِنیاں بلیاں ہوندیاں نے گیاں، او بہتی ہی پیاریاں تے سمجھدار جانوراں جیہڑیاں منیاں جاندیاں نے گیاں۔ او سیدھی ترائیں جِنیاں انساناں نوں پاشا نہیں بولدیاں، پر او اپنی گلاں جیہڑیاں، او بھکوا کٹیاں نال ہی کہہ دیندیاں نے گیاں۔ جیویں دھیان دیتا تے نوں پتہ ہوئے گا او <hesitation> جیڑی بلی ہے او نیت ورت ہوندا گلا وچ میاؤں آواز جیہڑی او لے کے آؤندی۔ جے کئی وار چھوٹی بلی جیہڑی او میاؤں کرے تاں وڈی بلی سمجھ جاندی ہے کہ او اپنی ماں نوں بلا رہی ہے تاں او اُس دی ماں ہے جیہڑی او خطرہ سمجھ کے اپنی بلی بچے نوں لے کے چلی جاندی ہے۔ پر ایہی گل وڈی بلی کرے تے او میاؤں بولے تاں او اپنا مُل کے جِنّا اپنا دھیان جِنّا اپنی وال کھچ لے لَین دی ہے گی۔ تاں اس طرح اوہناں نے الگ الگ طریقے جیہڑے او برتے جاندے ہے گی۔ تاں دوجھا ڈھنگ <noise> ہے بلی دی پُچھ دی حرکت توں جی او دی گل واتّی پتہ لا سکدو۔ جا پھر او دیاں اکھاں دا جیہڑا سٹیوَنسن ہوندی ہے گی اوہناں توں وی پتہ لا سکدو۔ جیڑی بلی ہے گی او بہوت سارے طریقیاں نال مطلب اپنی گل وادیے اپنے ساتھی نوں وی بچا دی ہے گی۔